So suudu ma e wodi gulol sanne to a huɓɓi mafushiwaa ma nga zaman ko wi'ete AC, suudu fewai, ta yaari nga degree sappo e jewegoo, kama ba mintiji sappo e jew, non waɗi suudu fewai delem.